Yajayave tëtäguasu Reino Unidope jokope arari jaeko jakuvoyeye erei yave oaja arakuvo yave jaema omboipi iroi tuisa jaereta jei iyeipe que opaete arasape guinoi jokuae <hesitation> clima clopten jei supe vae kuayepe oipota jei <hesitation> iviakurayave oajaeteyeye jakuvo jaeme iroi yave iroijangatu supereta